Lukul om niguq kats puult, kumbki üte hõlma küleh. Ja sis kummagi poolõ küleh ommaq hambaq. Ja ku hambit pite lukukelgugaq ülespoolõ sõidat, sis hambaq jääseq kokko ja hõlmaq kah. Ja ku allapoolõ sõidat, sis saat jälq vallalõ tagasi tetäq.